noisiea gliitim bàa ma, wi ma binmegesi ghόdim bàa ma, a gliitim bàa ma. mbo fo, Haali ma ñaatibà wi.